Ladiki nanllo refrigerador loi roi runlla gudar to raka dil lax loi runix xnaꞌ diikaꞌ llilli lan latandurlli dill wal wa chalgui ka unal bolin gonal kara llilli de nox llilli lan xinta loi wa chal ekabuchan a wal no ka sobrate no tol wa lei wxen loi lo xintix